﻿ Se oime yave anoi mopeti tembiu tembiu renda, jaeko aesaukata kiraiko serëta jare kua sërëtaïguape boliviape mbaenunga tembiuko ma ikaviva, oimevi <hesitation> opaete kua cada tëta, cada departamentope oime tembiu reta äpova <hesitation> cada tëta oyembo identifica jokua tembiu ndiveva porque se yave aë kua Santa Cruz Boliviape jaeko aesaukata supe tembiu ikavigue jaeko majadito majao, lovro jae jokua reta